फुला धार्मिक, साँस्कृतिक हिसाबति बहुत महत्वपूर्ण चिज हैँ। फुला पुजापाठ, बेह, मंगनी, मर्निकरनी मे समेत प्रयोग हुइता। यहाँ मै सकेसम्म ढेर फुला भरिन नाउ लेहेक चाहत हौँ। जैसेकी लाल गुलाब, सेता गुलाब, हरदेर गुलाब, कमल, सुगन्धी चम्पा, चमेली, जुही, गेंदा, मखमल, गोदाबरी, लाहुरे, लालुपाते, घण्टीफुला, दुबिया, लिली, सुर्जमुखी, पारीजात, कुमुदिनी, डेफोडिल, डहलिया, गेरबेरा, बोगनविलिया, फलकस, भयोला, पेनजी, पिटुनिया, ओर्किड, पासन फलावर, इरिस, ब्लुबेल, रेन लिलि, बेलाडोना, लालीगुँरास, धतौर, कुटकी फुल, बनफुल, हिँउ फुल, चम्पक फुल, जाइ, आक, नन्दी बेल, <hesitation> शंख पुष्पी, बारामासी, ट्युलिप, नागकेशर, पलास। यी तमान फुला ठाँउ, मौसम आउ संस्कृति अनुसार मिल्तियाँ।